De Francia no sé yo… Á sí, los cruasanis i las baguettes, que pahi que no vivin si no se toman el su curasán, la su baguette, el su brioche i las sus cosas. La verdá es que hiziendu vinu sonin mu güenus i mesmu tienin una maratón que ya es tradición i que, a ca dos kilometrus, se para en una boiga a preval un vinu destintu. I essu la verdá es que sí que me gustava de prevá-lu, pa qué te vó a izil sotra cosa?